<hesitation> ani- a animal- a animal eo to iu rakah no sih ve, bea matop in, e- e keh. E keh sih o poh ken animal e a vi'ah. Po tem i a kori bea matop iniah ki pa abuh be vasuis bat nom yiah. I pasi nat akah. I pasi nat akah enon a tah e to momorok enom ge a tah e to susue nom. Vatoe akuk pet enon pe pusi pet. Pusi pet bea seke morok ke ro ra'oer, pasi baiton erer. O keh gen sih, o keh o vi'ah. O keh he po tem ear to matop i ra'oer, i pasi atau karar. Po tem ear to no ror mohin, i to va'ot a rorar. Keh sih a tah viah. Matop inon si a von. Mea a tate pa vahip, no pa hek ngu, i o- o keh rakah sih si mas nung bat rer a kiu boneh be no me ra'oer. Oven na avuh a ma tah va mohin bea no ror pa hek varona veh. Keh pet si a viah. Pe keh pet, a meh, a tah en pet. Naban pet to en en akah erer si a, tah boneh va'ih e keh. Va'ih pama von, tavon kurus akah to iu matop irer sih a tah vea keh. Saet a pa matop von koeh, mea saet apa, a hek varona. Tah vea ke'us <hesitation> ke'us boh o tah a pusi sih, pusi sih <hesitation> eo to iu no yiah sih pe ia, te non si pa ka veo o tah ve o ke'us, me i pet, ama, meh tah a tavon to en akah pet erer sih. A kipa iu matop akah bat erer sih a, ama ken animal bomari von. <hesitation>